<noise> Mety aloha legume io ndra sarotsy satria raha reo mamboly azy sarotry. Ary zahay manafatsy baka lavitsy, baka fianaratsoa, baka antsirabe, ka marina avao ndre ataondrozy sarotsy aloha.